اللغة الأم <hesitation> اللغة العربية الأصيلة، هذه اللغة الأمي وأبوي وآبائهم وأجدادهم، أجداد أجدادهم برضو بس أجداد أجداد أجدادهم والله ما أعرف عشان ما ما أحد يعرف يعني المستوى ذا ويش كانوا كانوا في عصر الفراعنة والا لا، يعني الواحد يعرف وبش اللهجة اللي كان يتكلموا فيها بس أما اللغة الأصلية لأمي وأجدادي وأبوي <hesitation> اللغة العربية.